यो दिन माँ जन में योक सेब खे द्यन्दु और द्वी केला खे द्यन्दु वे के हिसाब से में जान साथ आठ फल खे द्यन्दु वे के हिसाब से में सप्ताह माँ कम से कम पांच छे किलो के हिसाब से फल कहे द्येन्दु